ס'איז דא אפאר מינע יומידעפייערס און יעדע ארבעט אביסל אנדערש אבער בערך וואס די ארבעט וואס ס'טוט איז אז ס'בלאזט ארויס היי- מער <hesitation> פייכטע לופט און וואס ס'ווערט אזוי ווי פארהויכטע לופט אזוי ווי, און ס'מאכט מער נאס פייכט די שטוב.